Nrivii ño ni yixain, nravee ña ko mili na kixhi koño, ta nrivii ni, ni xa kenxhi ta ni kidaxhí salsa ni xixhain ni <hesitation>